Emeze̱ kho̱tsta otso̱ nagbogbo ni̱ brother onomeh erena̱ emeze̱ khotsta otso̱ otsa̱ osogbe̱ otsa̱ o moi many way noṟ retso otsa na̱ otsa nironomeogbor eyara whoghekpo otso̱ kheregbia khero ghode otsa o̱tso makhayimeyere ṉimako otsa rimararekhew makhakhejameh duoto̱ uramiotsa̱ urakhwe ukerakpo who̱ for sokhukora onotsara o̱ronokirotsomeh na̱ tsho then onotsa nor notsara emakhgeko̱ yo̱ maigbe emao̱mo roko̱ e̱maokpitsharoko̱ ereghe̱ kpo o̱tsa̱ marefuema̱ onotsa̱ rimagereḵpeghitasa̱ ni̱ magereremaẖ rimarekpa akei ni̱ marerema̱ otsa otsogbe and ṯi otsa o̱ryero̱ oyabi ge̱ u̱moimumo owa wotsa̱ wa̱ameh oyo̱wa̱ so̱ otsa eyara ni brother o̱ ṉormeogobori̱ ugie̱n oubu̱ rare̱notsa ukharoṯsa que̱eẖ u̱kora urotsa̱ urerarirotsa̱ urotsakpeghe tasa̱ urotsa̱ foi̱ ema̱ yo̱ egbe̱ u̱rotsa̱ peghekerowa̱ ya̱ so̱ otsa̱ otsa̱ otso̱soso̱ oya̱ omasure̱ otsa umoroṟ u̱we̱renatse <noise>